ମୌ ଦିନରେ କେତେ ଥରା ମୌ ଫୌନ ଚେକ କରେଂ ଆଜେରୋ ଡିଜିଜିତାଲ ଜୋକରେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୌନ ଅପରୀ ହାରିଜିଯା ହୋଈ ପାରିକ୍ଷୀ ଏହା ଜୋଗା ଜୋଗା ମନରଂଜନ। କେଂବା ସୁଚନା ପାଇଁ ହେଵ ମୌ ଫୌନ ସର୍ଵଧା ସେ ଥାରେ ଥାଈ ଜଦୀ ମୌ ତେ ଆଖଲନ। କରେବା କୋ ପଡେବା ମୌ କହେ ଭୀ ଜେ ମୌ ମୌ ଫୌନ କୋ। <hesitation> ଦିନର କୋ ପ୍ରଯାସ ହୋଈ ଥାରେ ଜାନ୍ଜ କରେ ସେ ସଂକ୍ଯା ଅଧିକା ମନା ହୋଈ କେଂଟୁ। ଜେତେ ବିଲା ଆପନା ନିସ୍କ୍ରିଯା ସମାରେ ସମାରେ ସ୍ଥା ମୌହୁର୍ଦା କୋ ଫିଚାର। କରନତୀ <hesitation> ସୌଲ୍ପ ଫୋବିତ ଵିରୋତୀ ସମାରେ ଜାତା ଯାତା। ସମାରେ କେଂବା <hesitation> ମିଲ୍ଟି ମୌଲ୍ଟୀ ଟାସ୍କିନ ସମାରେ ଏହା ଆଜ ପଡେ।